गहर पे स्वस्त पीजा बनावे खातेर कुछ सामगरी चाही। जैसे उकर में सबसे पहले क्रॉस्ट बनाईब अब क्रॉस्ट। में साबुत अनाज के बनी जेकर से उकर स्वस्त रही। उकर बाद उकर में हलकासा पनीर और सबजी। मिलावल जाईचे उकर बाद हलका सॉस डालेचे हलका। चीज डालेच उकर बाद उकर तावा पे और मैकरोवेम। में पका लेवेचे इहे तरह से स्वस्त पीजा घरे बनावल जाईचे।